भिदेक्सत् अकोले जत्त कोरे प्लएले अतिक्वे परिकल्पोन कोर तो अतिक्वे पोइजन् जत्नि कि बिदेक्सत् केने कोइ जबकोत्, जबकेतिअ जबकोन्, अमज् जबकोत्, केने कोत् थकेले तुम्हर होबि धब केने जबत, हेकिनि अग देखे पोथमत परिकल्पोन कोर तो अतिक्वे पोइजन्। अरो बिदेक्सत् जह्ते तुम्हर जिखेनि जबकोतिओ बस्तौ हेकिनि पोथमत जोगर् कोरे रत अतिक्वे पोइजन्, अरो जोगर् कोरपे सछोन् अतिक्वे हे बस्तौ केने पेकिन्ग् कोन पोरिउते अल्जिखेनि जिखेनि जबकोतिओ बस्तौ जेखेनि हेकिनि जते भल् दोरे <hesitation> निबोपरे, ब कोम् फोम्वैद्, ब कोम् जेगत् बस्तौ केने निबोपरे तर्, ब हथि जेगत्, ब हथि जेगत् उपस्ते उपस्ते हेकिनि बस्तौ पोइजन्, हेकिनि प्लएले अतिक्वे पोइजन्। जते हेइ बिदेक्सत् कोए, जते ओकु ओको बिदेहओन् मखेन् होइ, ब हेकिनि ब प्रोतेच्तिओन् पमोपने ज है अतल ब जोगर् जोगर् बेबस्त कोरे भलते, जते अरो हेइ ह कोलोर् बिदेक्सत् जते ह ह सोल् भकरेते है अतल ब बोज बोजे ब कुमेरिकस्योन् कोए भले सेश्त कोए भलते।